عدد الكتب اللي أجراها كل عام يعني ممكن من كتابين لثلاث كتب كل عام وتقريبا قرأت في حياتي كلها ممكن <hesitation> يعني ممكن ثلاثين كتاب بصراحة لإني <hesitation> ما قرأت كتب من زمان بالمرة، وكمان لسة بادئة في قراءة الكتب جديد عشان كدة ما جمعت <hesitation> كتب كثير عشان أجراها.